La ku xen xé’n e üü’ra óóra e sÿ’ jö e jmⱥⱥ kó fó’ e jia, e jia’ kuli dsóó’ óora jia kuli dsóó kie jöra e mare dxi kiera o ‘loó’ óora jö to dse tää dsóó jöra o dse tää e xin jó’ re fá’ra jö jö dse lláá jöra e jö jö dse lí fó’ e kuɇ dsóó kieera jnáá’ ejöba e jmⱥⱥ dxíí e ‘ná’ cepillo jö e nɇ ‘néé’ e dsoo dsín júú kiee’ ejö.